Gny mora amy restaurant aloha zany da vary miaraky henan'aomby eo amy dimy arivo enin'arivo eo, gny vary miaraky henan-dambo koa eo amy dimy arivo, eninarivo, fitoarivo eo, da gny vary miaraky traka eo amin'ny roa arivo eo avao angamba no hotraka traka tsotra avao.